<noise> vundikwerewa une iraha jahera, <noise> iraha jahera vavya ileta iamani, <noise> jireta iraha jamaisha, <noise> kwasabu ngave nihera, <noise> hilakini unganokwe, utatula amatatizo gako, kwawakati, <noise> ndiwesa ndive nditamirwe, ndirinilela, jundipata vajirani, vikwisa vikunanga kwasabu ndirinihela, ikanyireke kusibitari, ndijavira ndipona. <noise> Ipange ndilimiliwa amatsebele gilonda imbolele jundilima kwawakati, ndilonda imbolela kwawakati, kwasabu jahera ndilinajo. <noise> Jondivanihera ningavye nihera hata avalokolo lwangu ndivanavo volosu, avana ndugu ndiva vane vovolosu, kwasabu ndinikiki ndinihera, lingapata itatizo nditatula kwawakati kwasabu ndrinikiki ndirinihera. Ndinuweza tukakwirika avana vangu vakasoma, kuswule isyule syana avajangu imbaa kwasabu ndrinikiki ndilinihera, hata munyumba tungatame nujangu ningave nihela au ave mwene nihera? jututamani amani. Kwasabu ningate umwinyo kusilile iti ihera ijapa, <noise> isabuni jiselili iti ihera iji apa, kwasabu ihera ihera muda kone jiva, uwasi ihera muda kone jiva hewani, sio jampaka ukati ndikalonde kako ndihatovi kako ndikabalulie kumunu pondipate ihea, umda kukaa kusige kurut. Lakini, bado ihera josa jikuvikire itabu ijamaisha viva sila raha, <noise> kwasabu sila hera. Kwasabu ungave sila hera, uve ngasu, jumtengana kwanza nikikolo, uwune kungusiki labda upatiwe litatizo litatizo au pande! kyumie ikililo, ikilili ikyo kinokwa unsango, ihera mulinasyo, <noise> apa witowa isimo kuwalokolola uta mwe une ihera nandilinasyo navakakwelewi ita uju alinikiburi, itengana na valokolo lwangu, lakini kumbe nanditengana lakini kwasabu ndisila hera. Ikililo kilonda uve nihera, lakini avajangu avangi valinihera visika kwawakati, une nditsila hera nditselewa, aaha! ipange litamirwe au umwana ntamu, ihera nandirinatsyo. Apa ndibia kwikopa impaka ndikalonde ikibarura, <noise> bado umwana kiri, aseliwa ukubya kusibitari, ihoma jizidili, jikumpelekea mpaka umunu umunu ijapakuswa, kwasabu nditsira hera, ihera jijo jivike ifitina navanu, <noise> ungabie kwikopa ihera ukumu itumwene umwene ulamwimi, umwene ngave nihera nikutukopera, kumbone syondile mwimi ila nandilinasyo, ndiomaana ihera jika, jikukuvika vimunu uwe mazingira manonu, kwahiyo ihera jireta iraha, ihera jivika itabu.